Zah zô <hesitation> indraiky karaha an'igny zah isan'andro manondraka raha magniry daonko impito isan-kerignandro akeo de <hesitation> arivariva igny zany zah tegna mazoto manondraka agnanjy.